Pos el azul craru intesu me lleva la cabeça alas vezis qu'ei estau a navegal mari adrentu, que te queas embobecía en videndu las auguas tan escuras enque sea de día. Craru, paquí tierra adrentu, azul escuru, pos tu me dirás… Qué va, de no sel enas camisas o enos pantalonis dela genti. Assinque sí, essi es el azul que se me vien ala cabeça porque de verdá que se te quea mu gravau ena cabeça.